<hesitation> Ny ahy zany samby tiako na mandeha ongotra na mihazakazaka fa raha mandeha ongotra zaho an, raha ohatra hoe te handeha lavitra zaho de mila mandeha ongotra, fa raha ohatra hoe te handeha malaky zaho an de mila mihazakazaka.